Se aikoa pe jeta tëtä tuisa va reta la paz, oruro, potosi, cochabamba, sucre, tarija, pando, beni jare <hesitation> oime camiri, vallegrande jare oime montero, minero, charagua jeta reta no